Fomba azo hiarovagna hodotro zao, <hesitation> alaigny izy zegny agnataovagna creme, na koa ho raha afaka atao hoa afaka asiavagna savogno zegny izy de hôsoragna tsara aminanjy akeo mba ahatonga agnanjy mbô tsy ho megny.